Otja koumune wandje ouvi ounene nene mbwahungama ouye mbwi ovahonge otuuondja mbatakavara ovahonge ombekundjombakanisa ngamwa itjo tjina kombanda ehi ovahonge noho vetakavare omena rokutja vamuna kutja ete owete ovana zongamburiro ozosupi owete owiriiri tjikwakorwa tjotjina tji tjandje twatupuka tjikwakorwa kwazu peno ndjima ngwatatuna ondjima ndjo komutjira manu ouningandu handje twatupuka okutja otjina tjo tjatjita kutja kutakavare ovahonge tjivatakavara nai otjivetjita ovina mbihapu nu avizuvara, okungurisa ovandu okukambura ovimariva vyo vandu `opuwo omuhonge weya wekuraare kutja, kutja urire omutumbe omweze auhe mupa omamariva ngeta poo haorive ovandu oveni aveheripura ingo kupaturura ozondunge zao kutja ami tjimbaandja nambano metumbisiwa iye ami mundu meso kutja menyanya ngazire poruveze rohaorive kutja vitumbare nangwari ove waraerwa kutja aahaa tjiwaandja kwami uriri handje watumbu okutja ovandu nambano kaa kutja twarya otjikwae tjitjitutjita kutja atuheripura osemba mbahimbwa uriri ouye mbwi otjiwaa. Warira warwe wandjongora watara kwarwe opuwo tjiwaraerwa uriri kutja andarire tjiwarasa ombaze yandje uri handje watumbu, mbiripura kutja imbo ouripura wetu otjovandu wayapi poo twato ndjara nomasa ngandu tjituhaenene okuripura nomasa poo pekaendae mbahimwa tjiri tjiri ouye warira ouhimise nomotjimbe tjo vahonge mbatakavara, mbimuna kutja mutu omundu auhe ngeye kouripura wokuripura kutja kapena mundu ngwatoororwa i mukuru okukapita omukwao, mukuru wetungura ovandu avehe pututa kapena mundu omunahepero pomukwao okukapita rive okutja mouye mbwi atuhe meho ra mukuru tuteki tjitweri tjitwerizuvisa ovahonge imba mbatakavara mba kavena kutupukisa kavena kutuuovisa kavena kutumbangorotisa posia ete oveni mena rokutja katuripura osemba tjiwaraerwa tji uriri ryaa otjikoko kutja utumbe handje wari otjikoko muhuka uri tatuna ombandje komutjira kutja utumbe handje wakatatuna handje wakatatuna ombandje muhuka waraerwa kutja yandja ovimariva avihe mbiunavyo komuhonge utumbe handje waandja ovimariva avihe ngatuye kourizemburuka wokuripura kutja kapena mundu ngwatoororwa okukapita ovakwao ovandu avehe meho ra mukuru tuteki kapena nguri omunahepero okukapita omundu atuhe owete oviutwa vya mukuru Okutja atuwovisiwa nokupukisiwa iyo vahonge ootjina mumbikambura kutja tjiri ootjina tji tjaeta imbo ouye auhe ouzeu auhe uriri mouye uri okokupukisiwa iyo vahonge nu imba oveni mba mbepukisiwa noho ombepuratenaa omberesa inde mbo embo ndi ndimarikuraere kutja kengezee mapeya mberi momukova wondu averi ozondu ozonyondorore tarere kovihape vyao muhatara kovihape amutara amupuratene kembo ndi rokotjikoro aahaa mutumbe ove opuwo mbimomunu handje oombo utumbe mbwatamunwa uriri kona kutara kutja ingo mundu ngumendjiraere kwaza hitare kovihape ovihape mbiri vine memunu kutja ootjina tjitjaeta imbouzeu mouye auhe uri oombi ovina mbi vyomatambukiro wovahonge.